اقعد الصبح بالخمسي ونص ، اغسل اصلي ابدل اتغيق بالستي ونص هشكل شي اتغيق ، واغوح على دوامي اتغدا بالوحدي الضهغ واتعشى هم بحدود الستي المغب هشكل شي، وانام هم تقريبا بين التسعة العشغة